أحب أعيش في سفينة فضاء, لأن عيشة الفضاء بتكون تجربة فريدة ومليانة مغامرات, أقدر أشوف الكواكب والنجوم عن قرب, تخيل تحلق في الفضاء, وتكشف عوالم جديدة, هذا الشي يفتح لك آفاق كبيرة, أما القلعة شكلها حلو, بس ممكن تحس فيها بالعزلة, السفينة الفضائية تعطيني شعور الحرية والاستكشاف.